द जुनर् फ्र <hesitation> गौखो प्रोतेक् खलम् न माबदि प्रोतेक् खलम गौखो। द जुनर् फ्र जै बै बोइहब गौ ब गौ हुद धैअ, गौखो प्रोतेक् खलम् धगै। भिदिन जेरे क्सिअल् फ्र जुनर् धग्र, अर्मोस फ्र जुनर् धग्र। भिदिन <hesitation> बकि जेरे गन्ग्स धग्र जुनर् फुर् बदुन्ग। <hesitation> भिदिन बिसर, जै फ्र गन्ग्स धग्र, बिसर गन्ग्स धगिअ, जै फ्र एम्पु <hesitation> धग्र, बिसर एम्पु धगिअ। जै फ्र बेदोर् धग्र, बिसर बेदोर् धगिअ, बेदोर् धग्र फ्र गौ सुनि नुख् फुर् क नगिर् लन्ग। भिदिन जै फ्र बेदोर् धग्र फुर् गौ गिग, गन्ग्स धग्र, बिसर बिसर निप्र बर्गुन न इथैअ, बिसर नुजेअ लसिन, तेरे मसय होरिन् क धगिअ, द होरिन गन्ग्स धगिअ। द होरिन गन्ग्स धगिअ इथ बुल, द मसय <hesitation> होरिन् जै न ल बि होरिन् क नगिअ लन्ग्ब, द होरिन् अतो बन्ग्ल फस्त् खर्। द ये जेरे खर् ननि गौ करेक् कखल मु बिदिन मसय गौ नि जुनन् धगै, बिदे खर् ननि <hesitation> जुनर् नगिर अर् बिन।